Ja ntaka in yutnu kui chi ka'an saaña ja suni kajato nuko in nu tnakue nistakue yo yika te too in suja o ntute yika te su yuka chi kueta niñi ku.